Ny tsy itovizan'ny sakafo bielojika sy ny <hesitation> sy ny ankora azo amy misy simika, ny bielojika natirely, voka-janahary tsy misy zezeky tsy misy ino. Fa le akora chimique misy zezeke, misy fanafody anatiny ao de lasa manimba vavony manimba fahasalamana, zay tsy itovizay